Undi karasie arikaie inmali dakomo, godo <hesitation> fershoja tigojikoso asi korsi gasi gasi dakomo isata inbaso <hesitation> ingalag, inenbasin batoni karasel tigjero yani adikera wadamo.